um tvö hundruð manns með heilabilun eru á biðlista eftir sérhæfðri dagdvöl á höfuðborgarsvæðinu formaður

segir þetta skapa mikið álag á aðstandendur sem annist sjúklinga allan sólarhringinn nærri helmingi færri fangar sem sleppt er úr fangelsi hér á landi brjóta af sér innan tveggja ára en annars staðar á Norðurlöndunum erlendum föngum hefur fækkað mikið hér á landi átta hundruð þúsund manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín í fylki á Indlandi í verstu flóðum þar um slóðir í hundrað ár þrjú hundruð og fimmtíu hafa fundist látnir spáð er áframhaldandi úrkomu samkynhneigðum körlum hér á landi er enn bannað að gefa blóð þótt það hafi verið til skoðunar í nokkur ár í að breyta þeim reglum dönsk stjórnvöld hafa nú aflétt sams konar banni fimmtán ára stúlka trúði vart sínum eigin augum og eyrum þegar forsætisráðherra tilkynnti henni

óvænt að hún færi fyrir Íslands hönd til Úganda þar mun hún taka þátt í að kynna heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna

bið er eftir sérhæfðri dagdvöl fyrir fólk með heilabilun á höfuðborgarsvæðinu

fóru fram á þrjátíu til viðbótar á árinu en var synjað af heilbrigðisráðuneytinu í bókun fjölskylduráðs Hafnarfjarðar á föstudaginn var vakin athygli á alvarlegri stöðu sem upp væri komin í þjónustu við heilabilaða í bænum og lengd biðlista eftir dagdvöl ráðið skorar á

heilbrigðisyfirvöld að bregðast við þessi vandi einskorðast ekki við Hafnarfjörð

óskuðu fyrr á þessu ári eftir rekstrarleyfi fyrir

til viðbótar fyrir fólk með heilabilun heilbrigðisráðuneytið synjaði beiðninni

þar sem hún rúmaðist ekki innan fjárlaga og þar sem nýr rammasamningur um þjónustuna milli sjúkratrygginga og fyrirtækja í velferðarþjónustu væri í bígerð segir að synjun frá ráðuneytinu sé mikil vonbrigði þörfin fyrir fleiri

sé gríðarlega brýn við erum að upplifa það í okkar starfi nánast á hverjum einasta degi hvað miklir erfiðleikar eru hjá mjög mörgum það eru um það bil tvö hundruð manns á biðlista eftir sérhæfðri dagdvöl Árni segir að biðlistar séu mislangir en bíða þurfi lengi eftir þjónustu það er ekki óalgengt að þetta sé meira en ár tólf til fimmtán mánuðir

að fá úrræði séu fyrir aðstandendur

þegar heilabilaðir komast ekki í dagdvöl bitni það mest á þeim mikil hvíld fylgi

í dagdvöl

ég hef nú gjarnan orðað það þannig að þegar að makinn stendur frammi fyrir

til staðar þá verður hann smám saman að starfandi tuttugu og fjögurra tíma sólarhringsins

þetta er gríðarlegt álag já

einstakling í dagdvöl yfir þrjú hundruð og fimmtíu hafa látist í flóðunum í

á Indlandi þetta eru mestu flóð í fylkinu í meira en hundrað ár átta hundruð þúsund manns hafa verið flutt frá heimilum sínum og þúsundir björgunarmanna eru við hjálparstörf á svæðinu

úrkoman er nú þegar orðin um tvisvar sinnum meiri en á venjulegu

tímabili hún hefur orsakað flóð og aurskriður brýr hafa hrunið og meira en tíu þúsund kílómetrar af vegum liggja undir skemmdum síma og rafmagnslínur liggja niðri og heilu þorpin hafa sópast burt en

þekkt fyrir fallegar strendur og kyrrlát lón yfir þrjú hundruð og fimmtíu hafa fundist látnir í fylkinu átta hundruð þúsund manns hafa verið flutt frá heimilum sínum og þeim veitt húsaskjól í einhverjum af þeim fjögur þúsund víða komast björgunarmenn ekki að innlyksa fólki nema með þyrlum sem hífa fólk upp og bjarga því frá beljandi

í meira en öld þúsundir hermanna eru í til að hjálpa til við leit og björgun tjón vegna flóðanna er nú þegar metið á meira en andvirði þrjú

hundruð milljarða króna enn er talið að minnsta kosti tíu þúsund manns séu innlyksa á heimilum sínum en reyna á að bjarga þeim á morgun veðurfræðingar spá áframhaldandi regni fangar sem sleppt er úr fangelsi hér á landi eru mun ólíklegri til að brjóta af sér að nýju en fangar annars staðar á Norðurlöndunum fangelsismálastjóri segir að stigskipt afplánun skýri þetta

á Norðurlöndunum létu nýverið vinna skýrslu um fullnustu refsinga í löndunum á árunum tvö þúsund og tólf til tvö þúsund og sextán í skýrslunni er meðal annars skoðað hversu algengt sé að fangar brjóti af sér að nýju eftir að þeir losna úr fangelsi fylgst var með föngunum í tvö ár eftir að þeim var sleppt og kannað hvort þeir fengju fangelsisdóma að nýju í Danmörku Svíþjóð og Finnlandi brutu um þrjátíu og fimm prósent fanga

af sér að nýju innan tveggja ára en aðeins um tuttugu prósent á Íslandi tölur frá Noregi liggja ekki fyrir ég held að stóra atriðið í þessu sé markviss stefna íslenskra stjórnvalda á stigskipta afplánun og hvað felst í því jú áður fyrr var það þannig að menn komu inn í lokuð fangelsi og voru sína afplánun þar og var svo hleypt út á reynslulausn núna er það þannig að við erum með lokuð fangelsi þar sem allir hefja

afplánun menn fara svo í opið fangelsi úr opnu fangelsi á áfangaheimili og af áfangaheimili yfir á rafrænt eftirlit heim til sín með ökklaband þetta

líkur á að menn standist ekki traustið menn geta strokið eða fallið fyrir Bakkusi eins og gerist reglulega en aðalatriðið í þessu er að þetta hefur augljóslega dregið úr endurkomutíðni á Íslandi og þessar tölur sýna og sanna það en sýnir þetta fram á að betrunin sem slík innan fangelsanna sé að virka þetta sýnir að það virkaði ekki að loka menn inni um lengri tíma í lokuðu fangelsi án þess að aðstoða þá eða gera þá betur í stakk búna til að takast takast á við lífið þegar þeir koma út aftur þetta sýnir að líkurnar eru meiri eftir því sem þeir fá meiri aðstoð og eftir því sem þeir fá frelsið stigskipt þá kemur fram í skýrslunni að hlutfall erlendra fanga á Íslandi hafi lækkað um tuttugu prósent ánægð með það en samsetning

er líka sérstök hérna í fangelsi vegna kynferðisbrota eða fíkniefnabrota hvað skýrir það væntanlega

á þennan málaflokk sem er sem er gott tæplega fjörutíu farartæki hröpuðu tugi metra þegar morandi brúin í Genúa féll saman á þriðjudag það er átakanleg sjón fyrir vegfarendur að sjá hversu hrikalega illa þau eru leikin alls létust fjörutíu og þrír í slysinu níu eru enn á

sjúkrahúsi þar af eru fjórir alvarlega slasaðir stjórnvöld á Ítalíu hafa ákveðið að stofna gagnabanka

að láta meta ástand allra samgöngumannvirkja í landinu það er tímaskekkja að samkynhneigðum körlum sé enn óheimilt að gefa blóð á Íslandi segir alþjóðafulltrúi samtakanna sjötíu og átta hann fagnar því að

hafi nú aflétt sams konar banni fram kom í fréttum

RÚV í gær að frá næstu áramótum fái samkynhneigðir karlmenn leyfi til þess að gefa blóð í Danmörku hafi þeir ekki stundað kynlíf með öðrum körlum í fjóra mánuði alþjóðafulltrúi samtakanna sjötíu og átta segir að þetta sé mikið fagnaðarefni fyrir Dani oftast er þetta eitt ár

eða sex mánuðir en þau eru komin í fjögurra mánaða bið persónulega

heftir enn þá eitthvað en skref í rétt átt hérlendis er körlum sem stunda kynlíf með öðrum körlum alfarið bannað að gefa blóð umræða um að breyta þeim reglum hefur reglulega komið upp ráðgjafanefnd um fagleg málefni blóðbankaþjónustu var sett á laggirnar tvö þúsund og tíu árið tvö þúsund og fjórtán þegar Bandaríkjamenn afléttu sams konar banni var rætt í nefndinni hvort ástæða væri til að

aflétta því hér á landi Unnsteinn segir fyrirkomulagið hér á landi löngu úrelt en vanda þurfi til verka við breytingar þetta er eiginlega regla frá

nítján hundruð og áttatíu og heldur betur kominn tími til að endurskoða þetta en auðvitað þurfa sérfræðingarnir hér heima að fá að kynna sér það sem er í gangi í Norðurlöndunum og og löndunum í kringum okkur til að Óttar Proppé fyrrverandi heilbrigðisráðherra taldi einnig ríka ástæðu til að endurskoða þessar reglur og taka mið af þróun síðustu ára Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra staðfestir í samtali við fréttastofu að verið sé að skoða þessi mál í ráðuneytinu hvers vegna er þetta mikilvægt skref fyrir ykkur vegna þess að það er mikilvægt að vera fullgildur þegn í þjóðfélaginu og þetta er eitt af þeim skrefum

og manni finnst maður vera svolítið út undan þegar

er kallað eftir meira blóði í Blóðbankann og maður getur ekki sökum þess

hverjum maður sefur hjá gefið blóð svo virðist sem margir nágrannar og nágrannaríki Venesúela séu að missa þolinmæðina yfir stanslausum straumi flóttamanna yfir landamærin í gær réðust íbúar brasilíska sem höfðust þar við í flóttamannabúðum eftir að fjórir flóttamenn voru sakaðir um að hafa misþyrmt

stjórnvöld í Perú og Ekvador hafa á síðustu dögum hert reglur þannig að flóttamenn frá Venesúela fá ekki að fara yfir landamæri ríkjanna nema þeir geti framvísað fullgildum vegabréfum miklar efnahagsþrengingar hafa flæmt hundruð þúsunda á síðustu árum mikill munur er á framleiðslugetu kúabúa milli landshluta framkvæmdastjóri Búnaðarsambands Eyjafjarðar segir að þetta geti haft áhrif á byggðaþróun erfitt sé að taka við og byggja upp lítil kúabú kúabúskapur hefur þróast hratt á undanförnum árum víða hefur verið fjárfest í nýjum fjósum og tækninýjungum búum hefur fækkað en framleiðslan aukist á fimm árum hefur meðalfjöldi kúa á hverju búi á Íslandi aukist um fimmtung og er nú fjörutíu og sjö kýr framkvæmdastjóri Búnaðarsambands Eyjafjarðar segir að það þurfi færri bændur en áður til að metta markaðinn þegar meira er framleitt á hverjum bæ vegna þeirrar tækni þeirrar tækni sem er komin og vinnuaðstöðu þá hefur búunum fækkað stöðugt í Eyjafirði hefur kúabúum fækkað úr tvö hundruð og

fimmtíu í áttatíu og þrjú á fjörutíu árum og má ætla að þau verði undir sjötíu eftir tíu ár á sama tíma hefur fjöldi á hverjum bæ nær tvöfaldast þó að kúabúum hafi almennt fækkað á Íslandi og þau stækkað samhliða tækniframförum og aukinni framleiðslugetu þá er mikill munur á milli svæða til dæmis eru að meðaltali þrjátíu kýr á hverju búi í Vestur Skaftafellssýslu og þrjátíu og eitt í Suður Þingeyjarsýslu en

er fimmtíu og þrjár kýr og fimmtíu og sjö í Eyjafirði Sigurgeir segir að uppbygging og stærð kúabúa geti haft áhrif á nýliðun bænda og byggðaþróun í Eyjafirði þar sem stærð

er vel yfir meðallagi hefur ungt fólk tekið við búskap á hátt í tuttugu bæjum á síðustu árum lítil bú sem er þeim mun erfiðara að byggja upp er það áhyggjuefni já fyrir þau svæði en þó að kúabú hafi stækkað þá séu Íslendingar enn í svokölluðum fjölskyldubúskap hér eru engin verksmiðjubú í kúabúskap það er ekki þannig einn ágætur Dani sagði að á meðan maður þekkir allar kýrnar þá er þetta ekki of stórt húsbyggingar eru nú hafnar af krafti á Hvammstanga eftir langt hlé formaður

byggðarráðs Húnaþings vestra segir að ungt fólk sé að koma aftur heim og sveitarfélagið sé í sókn byggingaframkvæmdir hafa ekki verið fyrirferðamiklar á Hvammstanga síðasta áratuginn eða svo allavega ekki bygging íbúðarhúsnæðis en það hefur breyst á skömmum tíma um tuttugu lóðum hefur nú verið úthlutað þar á einu ári og nokkur hús eru þegar risin og fleiri

sveitarfélagið fór meðal annars þá leið að fella niður gatnagerðargjöld af lóðum hér á Hvammstanga sem voru tilbúnar það hafði góð áhrif þessar lóðir eru nú flestar gengnar út og í vor hófust svo framkvæmdir við nýja götu og þar eru risin hús suma seldu húsið sitt og þetta segir hún langmest ungt fólk og það virðist sem bjartsýni sé að aukast og trú á þetta svæði þá er mikill skortur á leiguhúsnæði á Hvammstanga og dæmi um að fyrirtæki séu farin að byggja íbúðir fyrir starfsfólk bilið milli söluverðs og hefur minnkað á Hvammstanga og það eykur trú heimamanna á að þessi þróun haldi áfram vestra er í sókn og mikill ferðamannastraumur og hér er mjög gott að vera þannig að ég held bara mikil uppbygging almennt á svæðinu ný kvikmynd með bandaríska

í aukahlutverki sem frumsýnd var á föstudag tók aðeins inn hundrað tuttugu og sex dali á

frumsýningardaginn andvirði um þrettán þúsund íslenskra króna fáheyrt er að myndir með svo þekktum leikara fái svo dræma aðsókn var í fyrra sakaður um að hafa áreitt marga karlmenn kynferðislega á löngum ferli sínum myndin nýja var frumsýnd í tíu borgum á föstudag þessi hófstillta miðasala hundrað tuttugu og sex dalir jafngildir því að þrettán áhorfendur hafi keypt miða á myndina stjórnvöld í Indónesíu hafa óvænt gengið í lið með og styðja nú að auknar skorður verði settar við

vörum við myndunum sem fylgja fréttinni

hundakjöt er enn vinsæll réttur í Indónesíu en hafa barist fyrir banni í mörg ár

er reyndar vinsælt víða um heim í Kína Suður Kóreu Víetnam Nígeríu og Indónesíu talið er að menn leggi sér um tuttugu og fimm milljónir hunda til munns árlega þar af er rúmlega sjö hundruð þúsund hundum slátrað í Indónesíu stjórnvöld þar í landi hafa enn ekki samþykkt bann við neyslu

en hafa sett strangar reglur um flutning og meðferð dýranna forstöðumaður hjá Vegagerðinni kallar eftir samstarfi bænda ferðaþjónustu og sveitarfélaga vegna lausagöngu búfjár á vegum landsins árlega er ekið á fleiri tugi kinda bæði á Vestfjörðum og Austurlandi þegar líður á sumarið fjölgar fé sem hefur orðið fyrir bílum á þjóðvegum landsins og það getur valdið slysum bílar geta orðið fyrir tjóni við fjölförnustu vegina eru skilti sem vara við lausagöng búfjár vegir um Vestfirði eru ekki nægilega fjölfarnir að mati Vegagerðarinnar til að setja upp slík skilti þótt ekið sé á fleiri tugi kinda á ári

vegirnir beitarlandi búfjár

í tvennt og vegir og

tíðir viðkomustaðir kindanna á leið þeirra milli fjalls og fjöru vegagerðinni ber lögum samkvæmt að girða beggja vegna vegar sem er lagður

í gegnum tún eða beitarland og á stórum hluta hringvegarins hefur það verið gert vegagerðin leggur ekki áherslu á að girða alla vegi heldur að bæta öryggi á vegum almennt og er unnið eftir því hvar þörfin þykir mest bændur geta sótt um fjárstuðning til að girða meðfram vegum og Vegagerðin úthlutar fimmtíu milljónum króna í nýjar girðingar árlega sem fullnægir þó ekki eftirspurn áætlað er að hver kílómetri af nýrri girðingu kosti eina milljón króna til viðmiðunar er vegakerfið sjálft um þrettán þúsund kílómetrar þá leysa girtir vegir aðeins hluta vandans og ekki hugnast öllum að vegir séu í tvö hólf skepnurnar haga sér ekki þannig þær vilja fara upp og niður ákveðna kafla ef fé hefur svo aðgang í öðrum hvorum endanum þetta er mjög stórt mál í sjálfu sér sem kallar á mikla samvinnu fimmtán ára gömul stúlka varð meira en lítið hissa í dag þegar forsætisráðherra tilkynnti henni óvænt að hún væri á leiðinni til Úganda tilefnið er kynning á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna íslensk stjórnvöld auglýstu nýverið eftir unglingi fæddum tvö þúsund og þrjú til þess að taka þátt í kynningu á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sem miða meðal annars að því að útrýma fátækt og hungri verkefni þess sem verður fyrir valinu er að taka þátt í gerð heimildarmyndar um

sem felur meðal annars í sér að fara í tíu daga til Úganda

Ómarsdóttir var að horfa á systur sína spila fótbolta og vissi ekki hvaðan á hana stóð veðrið þegar forsætisráðherra birtist óvænt forsætisráðherra ég er að sjá um heimsmarkmið sameinuðu þjóðanna þau eru í forsætisráðuneytinu þú lýgur þú varst ein af þessum áttatíu sem sóttu um að fara til Úganda og tekin í viðtal ásamt fjórum öðrum er ekki að grínast

frábært hjá þér að sækja um og kynnast þessu samstarfsríki okkar í þróunarsamvinnu

þetta verði frábær upplifun ég efast

til hamingju takk fyrir hvernig líður mjög spennt áttir þú von á þessu alls ekki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 ég var bara mjög ég er mjög ánægð með að skynja þann mikla áhuga sem er hjá börnum og ungmennum á þessu mikilvæga verkefni hefurðu einhvern tímann komið einhverjum jafnmikið á óvart nei hún Elíza var mjög hissa og það er gaman að fá að taka

þátt í svona uppákomu en ég vona að þetta verði mikilvæg reynsla fyrir hana en ekki síður að hún nái að miðla þeirri reynslu til bæði sinna jafnaldra en líka okkar hinna stjórnmálamannanna ekki síst ég er bara að fara að gá hvernig þetta er og sjá þetta með augum unglingsins og miðla því áfram þá að veðri á morgun gengur í suðvestanátt með nokkurri vætu á vestanverðu landinu en bjartviðri eystra og stöku

síðdegisskúrum hiti víða átta til þrettán stig en hlýrra í innsveitum á Norðausturlandi Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfregnir að loknum íþróttum Róbert Ísak um tvö hundruð manns með heilabilun eru

eru á biðlista eftir sérhæfðri dagdvöl á höfuðborgarsvæðinu formaður segir þetta skapa mikið álag á aðstandendur sem annist sjúklinga allan sólarhringinn nærri helmingi færri fangar sem sleppt er úr fangelsi hér á landi brjóta af sér innan tveggja ára en annars staðar á Norðurlöndunum erlendum föngum hefur fækkað mikið hér á landi átta hundruð þúsund manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín í fylki á Indlandi í verstu

flóðum þar um slóðir í hundrað ár þrjú hundruð og fimmtíu hafa fundist látnir spáð er áframhaldandi úrkomu samkynhneigðum körlum hér á landi er enn bannað að gefa blóð þótt það hafi verið til skoðunar í nokkur ár í að breyta þeim reglum dönsk stjórnvöld hafa nú aflétt sams konar banni fimmtán ára stúlka trúði vart sínum eigin augum og

tilkynnti henni óvænt að hún færi fyrir Íslands hönd til Úganda þar mun hún taka þátt í að kynna heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða í útvarpi klukkan tíu og vefurinn rúv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn takk fyrir samfylgdina um helgina verið þið sæl